Kua etrangero reta guinoï pɨpïa, jukua tembiporu supeguareta, pɨpe oyeepɨ reta vaera, kia yave oya jereta, jaera jaereta oiporu, oyoepɨ vaera reta